Anggo sannari sian na jolo do memang alana madung markembang ma alak marpikir kan sannari molo hita alak mandailing alak batak ma suden kan pandidikan do sikola do na um penting sian na lain lain i do molo inda sikola anak niba ima inda bisa iba manyikolakkon anak niba ana ma maila ma alak mandailing i, inda bisa ia manyikkolakon alak anak nia kan ima kadang kan ima potting na sanga dadi aha pe anak nai penting sikola parjolo baruma molo sangan sondia anak nai bebaskon mai molo balik do tu huta inda ma ua i ponting parjolo sikola do molo songon au dokonan na umakku pe sonido mandokon sian kalas sada SD ma hiba dokonan na lalu ma tu SMA baru i ke au kuliah molo-molo nakkon i pikirkon ko molo biaya kan songon dia ho mambayarna nakkon ipikirkon ko au do mamikirkon i kan baruma. Ke ma iba kuliah kan dokonanna parjolo molo kuliah iba get mambaen kayo ni ngolu niba inda iba ma salah sala tafsir dei kan alana inda mambaen kayo kayo sajo do kayo i kan inda torus langsung bahat hepeng niba sanga songon dia kan inda iguna isikola tai songon dia iba mambaen pade pamikiran ni ba kan so pistar iba dokonanna kan ido molo sikola iba alana get mambalik kon modal sikola i kan alana baen karejo baen aha mai molo inda pistar iba kan alana so pin-pistar do utak-utak niba kan ido ima pontingna sabenarna sikola sanga kuliah i kan ima molo pandokonanna na tua-tua i kan sikola do parjolo baru na lain-lain pasidung ko sikola ho sudena baru ma jadi halak ma ho tarserah ho mai sanga get jadi aha.